Raha ohatry ke iah kandeha tomboka amin'ala- amin'ala be sy hifankahita iah raiky avao miomba amin'iny da fitaovam-pidia eky ny homaniko de sakafo satria mety ahita biby anatin'ny oa ala any ao ah akoa sy fantatry raha ahazo anah amignao zay gn'hanomanako fitaovam-piadia de miomana basy avao za sa tena mariny.